Raha antsasakadiny izany ny hananako tonga dia salade de pate no ataoko. Izany hoe mividy macaroni aho an, dia afangaroko amin'ny totokena an, voatabia sy tongolo atao saosy an, dia asiako fromage kely an, dia kotomila mba asiana maitsomaitso, dia izay no arosoko ny vahiny.